Ny fiantraikan'ny sakafo amin'ny fahasalamana, ny sakafo izany an dia ilaina be an satria ny sakafo an manome hery sy tanjaka hoentina miasa an, dia ny olona izany tokony hisakafo isakiny maraina farafa- maraina atoandro, hariva an, dia sakafo ara pahasalamana no tokony hoanina, tsy be siramamy be loatra, tsy be menaka be loatra dia tsy be sira be loatra izany, izay ni sakafo hitako hoe mety amin'ny fahasalamana.